Tugni lo, mi ga nufa basa mi ga la tsi fa ge yna, mi zadugo mi ti bmyagnu gem, mi ga mi dye kuya wo yi beta wo da gi mi wo gna dye mi zanḃe ga, ga dumi ko a ḃa fi e midge fa nu, dye ma fa chatanu ke mi zhi ḃazhi mi dekpe jna fe dozhi bena dye aga ndye mi yi, mi chi tnutnu ḃo mi gnum ma zhi ḃa ya efa. Mi ga zhi gat u fota la ḃo mue, mi, za wa wu mi foto la yna ndye yi pyigo y. y tukura nyi, wo ga mi, mi abi milo dyigbe de zaza yeri, mi sun tnu tnu ghadye ga ḃaya, ke a kpe dye abi hni wo ḃo snu mair yna, tugne lo mi snu hna de wye gu gbmada yis. A ḃo ndye ma azago a wo mi yna.